Aywaa wujaa mas alak tek tindi, masalak yak faydek yak jaa giraa nagu, faydek giraanagu n̰ek tiŋ kaŋgu dunuyaa nun kalagu halga ndorŋo kalaagu ke halga ndorŋoo nun dun nduyo jaan̰ii kaa, karn̰ii kaa, kasan̰ii kaa, tabuk kaa, bon̰ kaa kon̰ii kaa, kijii kaa, jan̰ii nun jartuŋulii kaa mafsal kuŋaal jartuŋulii kelek kaa tarmal nak kaa, away nak kan tabugin kolii, kalaagu owsik nduyo, mun̰ik nduyo aasuŋun gerchiŋee nduyo kun̰ii nduyo, kun̰ii nun kun̰ii niniŋaa kun̰ii kulisir kalagu nduyo aasuŋun karn̰iinun mafsal kuŋaal kartuŋulii nun. Karaa karŋilik karaa galmaa kan, waagunu dumnan kar kijin bon̰, kasin̰ii, kon̰ii, kanaa, kanaa nun koluu satin̰ii dilmik waŋ dum kalaagu, halgi ndorŋun talaati ichi zirete dunuyaa nun, laakin n̰eetiŋ ndriten tiigu tirnugu drikite, ibaadaa tenen ha ibaadaa diniyan kaa tindi, wa ibaadaa yak jaa waagunun koluu kalaagu njuurete, kalaagu njuure ilim kalaagu endiini zite haa ilim nu jaa n̰ee naa tiŋ kaŋgu ilim nu met gerzandaanu wala ibaadaanu kaa met ndriitan, walaa lutoo too ichiziretee dunuyaa nenen met ndriitan, annaa tika ti giraanu kaynu madaaris nu wutulun lokolatnu wutulun halwak jee wutulun, waagunu dumnaanu kaŋgu gersun talatee naa ti, n̰ee ger tiri, jahal nun ner tiŋtee naa ti gerzandaanu. Ketip daa waŋgu gasiŋ tan ketip daa wavgu gasiŋtee gidaynu, tin̰iŋgutuu nuŋgu gerzandan gasiŋtan, gasiŋtan, naatika ti mii duniyan gindaanu, ilim nu faydak kulak tene, ilim irii waagunu luton dumnan tafayte, laakin ilim yak kijii nenen nayatigunu tafay tan, annaa tika ti ilim wagunu kaŋgu gerzirnu horti, wujaa mii ke gerziri nirŋan n̰ee tiŋ, liyon liyoo ti lindaanu, koliinene indi n̰ee kolin kal ger nindriitandii, kay mokoy nun taanu, koliinugu ger indriyandi, n̰ee jahal kan bes ti wawaasi waagunu jaa kalagu zelem irti kalagu jaa kulak tiyoo nu, tara nunuŋ andaka madarasagin andadayandi tirte, min̰iŋ andaka ger andidriyandi tirte, aa tika kay too geraa naa hisek naran taa wirkaa tii munjikik nokoy an tindite. Wala chotan anturfunoo nokoy muchootin nokoy an tindite n̰ey achan hibirak yak jaa talim nak tambay, kay kan met taa tir tan, ile lutoo too tatirtee taanu awsandi, met giraa ilim naa masalagin taa tir tan haa ilim wagunu jaa gerzirnu miigu, ichak nenegin joko daba ndoroŋte, alka hedimek ŋalak miday irnu mii gindi, alka hedimek ŋalak miday gernir miday irnu mii gindi, ger nir ottuk, ger nirndaa hamsin gernir ottuk waŋgu n̰aaman ger nirndaa hamsin tiŋgu kalak wabayinte, n̰ee fichan maarifak ke ilim nak nambay, annaa tika ti kaŋgu haya nenen mii ger su kolii nenen kaa gernindriya ilim irii waagunu jaa faydek tenegu aŋaa kulak ti, faydek tenegu kaŋgu gersun ti kadar faydak tenenu gasiŋte, laakin maa ger zan. Luton dumnan misil bik siŋen nindaa nokoy ti, abasik waagu kak woroŋdaa nu koluu tenee teneenu gasiŋtaa, ile kak suŋun ti tenenen gasiŋte, aa suŋun kulik tenek tiigu n̰em tene koluu, kulik ju tene, abasigu fan tii bak kaa nin̰eerandak ti, lakin andran̰ik giniŋ masalnu manun enjii tenen laŋte, kulik tene n̰ete, aasuŋ kolii tenen zaate ke jiŋte, waŋ dumnan faydek haa ilim nu kaa ger zirnu, lutoo yak arwaagunu dumnan kolii nindaa ti, fiidi ziŋte yak jaa wasiyaa embeenu ger su ger jaa nindriyee giraa irii waagunu din ti taa kaa dunuyaa naa ti taa kaa tiŋ nokoy kay.